Piensu ena fregona i me vien ala cabeça l'achiperri más aparenti pala limpieza i el mantenimientu delos suelus. Es cosa de sonrueu, o devía de se-lu porque de verdá se lleva tola fusca del suelu. Porque passandu la escoba pahi que hondeamus la fusca con el cogeol peru deque fregamus i vemus la colol del'augua pos comprendemus qu'ara sí qu'está veramenti limpiu el suelu.